Jää e re fⱥⱥ’ra jö kö ï rree’ jö ma li líí jná kö ï rree’ ja yy í’ kiää e kö mⱥ jö’ jmóoó ba ‘néé’ e re jɇɇ e rree’ o köö mⱥ ‘mo ta e nⱥⱥ’ mⱥ ‘mo, jö’ jmóoó ro e lyna jná e dsal lii e mare jɇɇ köö ï rree’.